Holiday mabarana nuganai au gegu holidei auna averereiagi ginikauato taiminai tu au logo guiato guai taiminai bena mo guiatogu taiminai tu au iagu dogoro wagu dogoro au sinagu tamagu aaaa tamagu lekena mabarabarari mabarabarari egoto vegogoto mo holidei nuganai bena motu krismas taiminai be krismas nuganai tu gia mabarabara maki mo taimi egabivigiriato gai gema laka vegogo taimina vanugai bena tari tu gema faraimisi egabito be gema lovo vanagito kika ma geri ma geri bese gesi bena mabarama monai gavedogarito benamo mo tu au gai gema gauka ta kekei ma bene maki gena taim ekavikavito bena gai mabarama garaka vegogoto mo taim kekei mo auna averereiagi ginikauato badina korana tu ena be gema tanu gaburi ilauilau senagi veregaukana e gita ta ta mabarara enarirani egitagaurani mo taim eragasini neganai mabarara namo bona maguri ai tavedogarini neganai iakuna bona vererena asi kei Nai mot aim egabiato neganai gai mabarabarama garaka vegogoto neganai tu noga mo vanuga vinubana ta noga evetoreto mo taimi ai enabe ganigani edabaraiato danu senagi gutuma bara ganiganina tu goina tu boverere iagiani bona bogani mase iagiani o geregara geregara tu asi bogani maseni mo taiminai gai ga ve garaka vegogoto neganai tu enabe gai gutuma bara senagi gai sinama tamama ganigani edarito edanto neganai mo gutuma mabarana egauato bona egani maseto karori eagomato karoma eagomato maki iatu ma gari ganigani ma eganito mo taiminai maki vanuga programiri eveito maki gaitu noga vanuga vinubanata nogamo arakarigoto mo verere nuganai gitagitana bona marevari maki asi gadara bena mo iama kika gabu ta ta na eagoma to maki gai mo ganugai gatanuto goi dagarari maki gai gema varevare dagarari ma euwaiagomarito bena gai motu gaeagoto goi guriguri gaeagoto ne gaitu gema dabuga ma eturirito eagomato gema dabuga gema vinimato ama veito iaunaitu noga eribato be gema gai tauanima sais loririai Eveirito be ama veirito marevari maki ilau mogo be motu gema mo danu ai ewoito be gai mabarama tu mo dabuga dan sebona gavei gitagitana bona marevana asi gadara korikori bena mo taim moga asi atugarekwaiani logo atugamagi tagoani vovoka kika bege mase gosi maitu viravira kika mogo mo iagu bona mo wagu mo tamagu o ma sinagu averereiagi vegogorito. mo taimi ai mabarabarari emaseto gosito bena maitu gai mogo mai genereisin geregama mogo atanuni kika nai mo mo verere mo krismas gaina gaverere iagiato moga tu auna logo atugamagiani tagoani ini toma mai enabe mai verere gaveirini krismas danu verereri aveirini o o kara vei aveirini senagi mo verere sebona tu logo goirai logo auna moga tu asi atugarekwaiani etanu vanagi vanagini logo akirari tagoani bona mai natugu maki mo verere mogeri kika maki o tubugu geri mai geri mogeri ast geri asisibarini benamo etugamagi iagorini bena ekirani eeee tubugu gomina mo gomina oveirito nei lagilagi Ini gai na toma gaverereni asi namo korana niuniu na evalakavarini vevagina evalakavarini be aitu asi gaverere ginikauni au akirani oba gai mo taimiai niuniu asigina gai mo taimiai tu gaina gauka maigeri tu mari bara verere mo eveito be gaitu gama mari agabito o gita egabito epatito goi be gaitu gema bara mo o toma vau verere kotuna bena vevagi vau verere kotuna be niuniu be verere asi go gomamilagi ginikauani nai geri mogeri kika asisibarini nai mogoni moga tu asi batugarekwaiani gegu tanu magurinai betanu vanagi vanagini